Bi ntsaun ne teedat dame que aveces si lii nau tuu y doc nip mje riat njaun pero njan riat con mjie ni nep mas ne tep pus aveces abugan y chiñi ya mje pik liik ya taun aveces lmujup dpay stakat queso ya mje amujuyi y ya nda naun be xichijia pe dame bu me dame ni ne'mas li me chiñi ya cale xichia nda lantan lankeje pero riat asi nda lantuu aveces nip man nip lajuet y nda asi lju lnan con mjie.